سمكة زينة. على خاطر ان سمكة الزينة الناس كلها تحبها وما فيش حد مثلا يشبح سمكة الزينة يقول هذي نصطادها ولا ناكلها ولا ندير لها. لا هي يحبوها الناس ويخلوها في المكان بتاعها وباش تزين المكان وتكون هي الديكور جميل مفيد للناس.